Mir ma thaaengi nango da ngia drom ngu pelek kama ve ma chlan n athlu ngo da ugia tu gusang ithek da vade nga thu gusang chai <hesitation> ngathugusang kama pe ma thengi nango ngia dram ngovelek cha chlan chia gumamek kancha tha thet <hesitation> vade tha thet sawe chia a vethenem ma mor nanam da <hesitation> da guvelek cha chi vadi cha ngia thet ngn cha, nga dram cha nga thet save cha a vethem ma morngam da ve sik nga thet ugna cha da ngungiem ngia dram cha thit sacha vitcheia da ma da ma masmas ma mamar nget ngnue vevik asik merme mo klan <hesitation> ave va thano save tha a vethemer mamo nam sa ngo da ngia dram cha ngo thet save ithvik da ngo sik amagit ma mermet nget. Abes mamar dit pacha ngo nave vik nga tu gusung savek ngia dram cha nga tu gusung cha mir kam themgi nango da nga tu gusung nga mave gu mamek cham vadi idet save vethe ma mornam ngo da gavelek cha thi cha vadi ngo thet ngnachom diva ngo thet save ve nani cha magit nani cha ma masmas klan. Mudu ma chlan cha ahole ngo ve vave da a sik a bes ngna mes a cha mesmes mamar da ngia thet save cha vethem ma mornam ngo cha thet nasot ngathom. Da nga save cha vethem ma mornam da ngas a ma mesmes mamar nget da. Keni da nglu chama arura ma ehedechen tha da cha ma iss da ma githong ma agit ma nge the cheni nge the cheni de ngu lu ngat iavik da abes mama chia det patha ngo na ivek mamar chia chock ngua tu guaseng chia nga chet save aivek chia avetchem ma morngam de ngu chat save de ngu lu kama rura ma abes kamarura ma segek dak kama rua ma nainache nge thechani nache, nache de ngain beththa aivek, de ngiam bethatha ve de kama mesmes ma ngethe chani kule ngat pe ve kama avethem avacheni bik.